Ꞌnaⁿ na ñequiiꞌcheⁿ cwilꞌa nnꞌaⁿ nnda̱a̱ nlꞌuu na ñequiiꞌcheⁿ na cwilalcwiiꞌndyena joonaꞌ ticwii chu oo ticwii na cwiweꞌntyjo̱ndaꞌ quia na cwijaañjoomꞌ nꞌomna tsꞌiaaⁿ na cwilꞌana mateijndeiinaꞌ joona ee matseilcwiiꞌñenaꞌ nda̱a̱na tijomndiiꞌ quia na cwilꞌa cwilatꞌmaaⁿꞌndyena joonaꞌ ljoꞌ na nndyowanaꞌ na cwiluii ndoꞌ mati mandyo cwilayo̱o̱ꞌndyena ljoꞌ na ñelꞌa lotyena oo chiuuwaa na ndyowintyjooꞌ tsjaaⁿ joona na maxjeⁿ cwilꞌana ꞌnaⁿmeiⁿꞌ ticwii xuee joonaꞌ cwilalcwiiꞌndyenaꞌ nda̱a̱na chiuuwaa na cwilatꞌmaaⁿꞌndyena cwii nnom ndoꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuuwaa na cwilꞌa cwii cwiindye joona ꞌnaⁿmeiⁿꞌ naquiiꞌ cwii cwii joo yuu na mꞌaⁿna.